طبعًا، بفَضِّل إني أكون موسيقار مشهور؛ الموسيقى تمتلك قدرة فريدة على التأثير في الناس، وإنها تجمعهم معًا، أجدر من خلالها أُعَبِّر عن مشاعري وأفكاري، وأوصل رسائل مرة عميقة للجمهور، بعدين، يا أخي، ترى الموسيقى فن يلامس أعماق أعماق الجمهور، ويسهِّل اتصالك معاه.